Na̱k ningo na̱k ɗe ami ma̱n kopti ka̱ɗe ami go lugwe ɗe pa a lami ta li ta̱ ta̱mi ten mbadl go yek ɗe ta su ka̱ lgwe ɗe yesu pa̱l rayuwa gwas wu, a jerusalem kum ɗe hal a mbi yek a su ka̱ lu go to a kumi go a pak koyekke wi, ilgwe ɗe pa wo ni go yek ɗe ta sak yis ilgwe ɗe pa wo ga̱ɓa ga̱ nya dlaɲ wu, ilgwe addini gi dla̱l dani go ta sak yisi yek ɗe ta̱mti ga̱ mbala̱n bik wuli ɗe ki wo ma̱n addini ka̱ɗe kia damwa gwa wo ni ka̱ addini gwa so, to kaga go addini ka̱n ka̱ na pa̱lti so, ko kuma hwa addini ka̱de so na̱k ɗe ga̱ɓa ga̱ nya dlaɲ ɗe lu ga̱ sukgwisi wo ba su ta sak yen ilgwe ɗe pa wo pi paruwa wu ilgwe pa̱li wu mus ilgwe sa̱ pa̱li ka̱ li wu mus ka sak yeni ko ka kum ilgwe ɗe pa wo sa̱ pa̱li wu, na̱gwe ɗe pa wo ma̱ na <hesitation> lishti ten wul lishtisi a ma̱ kumi a ma̱ yeni na̱ gwel ga̱na̱n wu, to su duk gwi wo kangwe ɗe pa̱ wo ma̱jwe sa̱ dla̱m wu, na̱kgwisi ka̱n ni suka, yek laki na̱k asen go ba mbi sut ka̱ li go yek ka̱n mbadl gi ni dani a lami, to seko ilgwe ɗe pa wo ni go yek ɗe tantuisi ka̱n ama na̱k ɗe sa̱ wuli ɗe ta̱ dla̱m ilgwe ka̱ lami wu gu ka̱ mbadl gi wo a la̱m lu gwisi ama kume ka̱ atl ga̱na̱n ga̱ ga̱ ga̱ duu mbala̱n ɗe ma̱ ni wu ka̱ wu, lugwe ɗe pa a lami na̱k ami wo aɗe ka̱n a ni a galu ka we wu, ba li ba man la̱t ka̱ bal ba̱n ga̱na̱n ka̱ lugwe ma̱n gipti atli ni wu kaman habuja. To kap luisi mago ka̱ lagos jo kap lu la̱t ka̱n ga̱ yenti lu gwe ɗe pa wo ta̱k lak yen lu ta̱k la ba̱l bayanisi ma̱lgon ko kuma ta̱k hwi ma̱lgon ɗe ki wo ka taɓa la̱t wi aka̱ dla̱mi ma̱li ta̱s yenki ɗe i ase ki mago ka̱ la̱n ka̱ lu kaza, to yek mago a lami na̱k ɗe atl gi ka̱n ba yen ilgwe ɗe pa wo ko kuma lugwe ɗe shugaban kasa ni wu ko kuma mus ilgwe ɗe pa wo na paruwa ka̱ atl ga̱na̱n wu kusa̱n tu ka̱ luisi nal mani, to yek mago ba mbi go a lami ama asali ilgwe a lami mani go yek ɗe sut ka̱ bal ba̱n ka̱ atl ga̱ ɗeɓal jerusalem kum ɗe a mbi gu go sa̱ paki ɓatlti kap ilgwe a lami wu wi, sa̱ paki pa̱lti ilgwe a lami ww wi, to ama na̱k gwisi a mbidli wu to ta̱ nya pa̱li don a daɗe a na daamti ɗe da wule ba mbini ta su kum ɗe hal ba mbi yek a su go yek ɗe ilgwe mbadl gi lami wu to ta̱ nya zini ang.